Mila zarina dieny mbola kely ny ankizy an, hanao fanatanjahan-tena ary atao tsapany ny voka-tsoan'izany, na eo amin'ny tanjaka io, na eo amin'ny fahasalamàna ara-batana na ny fahasalamàna ara-tsaina.